Li principali tipi di cafè sunnu quattru: arabica, rubusta, liberica e excelsa, ognuna cu li sò qualità. Lu cafè arabica è prufumatu e duci e è perfettu pi chiddi ca ci piaci lu gustu classicu. Lu cafè di varietà Robusta è forti e cu la crema scura. Lu cafè liberica e chiddu excelsa sunnu prufumati e chiù dilicati.